أنا نعتقد أنو صحابي يوصفوني كإنسانه صريحه و صديقه مخلصه، ديما نكون موجوده باش نساعدهم وقت الحاجه، نحب الضحك و المرح و معاهم ميحسوش بالملل، و في نفس الوقت عندي جانب جدي في الشغل و في المواقف المهمه يعني بصفه عامه نعتقد أنهم يشوفوني كصديقه يمكن الإعتماد عليها في كل وقت.